Eme one ai kaun kaka ta paling pintar hitu acu, acu ho'o tara pitar eme one mai akun ga hia ngance tau jaga sekang eme mo keluar ami eme one mbaru dami manga peliara acu, eme one mai akun kaka paling pintar ga acu acu ho ngaceng tau jaga mbaru eme ngo'o ite keluar mbbaru eme ami hio one mbaru manga peliara acu jumlah gra pat mongko acu so eme ami ngo bana ise ata jaga mabru te suan ga kaka paling intar indus meong eme ngo tau te suan ga kaka te paling pintarn ga meong meong ho'o tau deko lawo one mbaru eme ngo'o ami one mbaru manga piara meong ise ga eme ngo'o manga lawo ise lansung deko kat.